<hesitation> וויזוי מ'קען מאכן זיכער אז ווען מ'גרילט די עסן זאל זיין <hesitation> זאל נישט געשעהן גארנישט, איז ווען <hesitation> מ'מאכט זיכער אז קינדער דרייען זיך נישט דארטן מ'מאכט זיכער מ'וואטשט מ'איז א גאנצע צייט ביי די פייער <hesitation> און מ'מאכט זיכער אז ווען מ'לעשט עס אויס, לעשט מען אויך אויס די געיז, און מ'לאזט נישט גארנישט גיין נאנט צו די פייער.